Raha amiko manokana aloha dia tsy maitsy misy ny fijaliana raha te hanana anizany fahasambarana izay satria ao anatin'ny mamy ihany no misy ny mangidy ary koa raha tsy mijalijaly kely izay vao afaka ny ho sambatra.